naam yoytee malin inama dur ijeno feed, woan duraa taa ininn midaas ill isaan haa inama dawotuu abaa ininn dubetuun suun, taa lamessit maalin dubeet suun harkaan hoo akeku ak abaa tae iss chakaas suun iss fahaam, taa sadesitinen haa woan inama kofolchisit kass dubetuu, inamaan malsuun gamachuan tae iss chakasaa.woan sadeen suun iss karkartii.